Haiwan yo paleca bahaya ge, sema manjanga, a manjanga ge se ena yo loya ge, ngone dode ena paha ua. maha haiwan yo yake foloi ge, a maronga bilolo, biloo gena ena tagi ge yake bahaya, ena se hoda mansia bolo baso mansia gahi yohu ma jalabe ge, ena yo tagi aku rewa ma